Karazagna saosy ndraika: misy ny saosy sôza sy ny saosy huitra, rehefa ohatra hoe mahandro hena na agnano saosina hena lehe, igny vorahana amorahagna ananjy miaraka am'le leha <hesitation> tongolo gasy sy sakaitany de igny ny andrahoana ananjy, de misy ny saosy tomaty an, saosy tomaty le atao amna pizza na andrahoigna rô na zegny raha atao aminà paty.